زه معمولا د بوتل يا ګيلاس نه او چښم. د نل نه د اوبو څښلو په وخت کې کېدی شي د نورو خلکو نه موږ ته او يا د موږ نه نورو خلکو ته ميکروبونه او يا ناروغۍ انتقال شي. بله مهم خبر دا ده چې که له بوتل يا ګيلاس نه اوبه وڅښو, اصراف به نه کېږي او اوبه به بې ځايه نه مصرفېږي. خو ځينې وخت داسې پېښېږي چې بوتل او ګيلاس نه وي; نو سړی مجبورېږي چې د نل نه اوبه وڅښي. <hesitation> خو په داسې وخت کې بايد کوشش وکو چې نل ته لپه ونيسو او له خپلې لپې نه اوبه بيا وڅښو. <hesitation> د اوبو سره بايد ډېر احتياط وشي, بې ځايه مصرف نشي, ځکه په ډېری سيمو کې خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري; نو ځکه په اوبو کې اصراف ښه نه دی.